Laha zaho zô rô ndeha hagnaniky bongo de re- tsy maintsy manomagna raha kelikely aho zao hoe: ohatsy hoe ma- manday hany aho, mitondra manday hosy, enta mahiva, fanafody.